Raha azoko teneny ampagnandramy olo angamba da gny fanaova, ah ino izy tiky, karazana salade de fruits kelikely hany amy farany igny. Afaky atao mamy, afaky ampia asiana tantely avao koa hagnamamy anazy kokoa soa.